Aia he ʻelima lā nui o ke aupuni paha ʻekolu ona aupuni la nui aʻu e hoʻolauleʻa ai me ka ʻohana ʻoia no ka la nui limahana, ka makahiki hou, ka lā kau pua a kekahi o nā manawa la lā kuʻokoʻa he okoʻa mai ka mākou la kuʻokoʻa mai ka aupuni kuʻokoʻa.